﻿Ance na ngalda nadalo na shinɗi na ɗai mota na wali a patiskum na walika a pitiskumyi na waliko na galko a bitiye sannan na dai a mota nashinɗi na wali a Damagum na waliko na galkow a Damagum yee na dann <hesitation> ngankaye na wala Dogon-Kuka na walikawa a Dogon kukayee sena wala jagatim kuma na wala gwada-fuwa saina walikaw gwode-fuwaye na wali a jagatin Ba borim na wali a biti, toh sanna na walikaw bitiye na astu kahnaw har anchai na dalo na wali laaa Dagauda ka Dambam toh agum mumtum ka Jalam na. Ndalaw na wala ziyara ka ditaw zuwa mutum ma Dogo Abare kicha'yan dusu na Ngalaw na wali agi baffanu hinaw ma Dogo Abare tohka anka Ndala munchika, zamna kicha'yan na wali na zitkaw ka dusu na zitkaw ka Nzafetinaw na wali na zitkaw ka dususye sanna na gaɗi na wali a madodo na Ndalaw na wali a madodo ka ɗan'uwanaw wadi a madodo, ka madodo kuma dita harrr na gaɗe Daa-jiyabu ka Dajiiyabu kuma har jan har janwande na lah ka Janwando na Nɗetu na nawali a minchika, Gibam, kular, wgubdo, Ngubana dukna na Ndalaw na wali. ﻿A ziyara ma ɗan-uwa sobaka dum anchai lewai ma anchai ba lawkebane ekaw ziyara se Ngaman daurukaw saboka saka mako memma ɗina itakaw wahala maru na tsada meke, meke na tsada doh kuma maru na tsada ka Ndala kalaa ziyarama ka dama bai seka dauruko idan ka daurutukakaiye kuma kalatukaw ditaw ziyara ka lada ka amfani sosai ba lauke bane ekate senga mandi ma mizima Ngah se jarimi idan kaka jarimta baiye ka Njawa la a agi ɗan uwa tukawbai kuma dole ɗan'uwatukaɗin. Tohna Ndala na wali a jada, na walikaw a Jada agita nizafe-Nzafenaw na Ndalaw na wali a Dankara kai tukaw tula ka bice nachai na walikaw tulaye na wali a langafe na wali aboh jifsi agi taa ka Nzafe-Nzafenaw dai dik abiti mandi mu'yam sabo ka dusu na wali a bulunguwa na walikaw a bulunguwaye sena gaɗi a sarow dikst na wali na Ngalaw ka ɗan'uwa abiti dissu na wali a ziyarasu saboka anka Dorawa agitawa ankaw Nzafenaw Iliya na Ndalaw na wali agini saboka ɗini dik meman ƙyakaw a gaza agitu ini Ndekaw kana idom diim mushinɗaka mu Ndakabaiye inima diwadi nannadibai amma anchai ka munnawada mandusu Ndakani musumman toh anchai Ndala mandi Ndakatini ai kaleka tamsu dum kuma kana inawa nashinɗikaw na walikaw baiye na inabai dole kamatukaa mu haɗati katimu mushinɗi mu wali agihni. ﻿Muwali mugaltu koma mu tittu idan marko itakaw markaye mutittu marko imarkabaiye mu galtun mu yintim idan zamani ma mashin koda ka tsadayiyaye anka zuwa agi yayale, yayale majalam na bita'i hni na Njawo, Njawota bo gifsiyi mua asaro dika dai mu Ndakaw agi Nzafe-Nzafeni cam mu Ndakaw a gisu muwalankaya sedusunma kurbane kurbanenakaye mu Ndaanekaya na weneka mema ɗinaya na ɗetu na yinno sanna kuma ka bitima na Ndalaw na inaw ɗibi har anchai danna libabai dam markanai gam nawalka ɗibiye na wali a shingale na wali a tadangara agita ya'u muwali muu -mutame bale, kunnu ka ɗini ka mebandi na Ndalaw agini toh idan na wasiye se'enaw cha-cha inka ka'iye doladai na baranaw kana barenaw membai ka ka'ibai sanan ka biti kuma sena inaw riyamau ɗibi kwajali, labba, gawai na wali agitaa kakanawadi abiti saina wali agitu nawaje ala riyamajagatau mai ra'umim im na walikaw agitaye ka mashin semuyintu sanan ini Babayo ma tankaw da sala kwajali na tameni iNda toh anchai saa bartu ƙwayimma maru semu kase asmun mashimma Aliko mu walika eni muwali mu galtu netu memman saratu. ﻿tanetu ko gita fili ma bata tumaturni sa'etu koma inji kici'an se dubetu netu mu wali ka eni nenesukaw ai muni nabi-nabiye shikanan Ndala mandi fata baranniyi dar'edai tankaw dasa yumadi agisu sawali sateɗisune ankaw Malam Abdu enima nabi enamadai nala na raƃise se barno ko macimma na eyai, idan na wa baiye kuma shikkenan sena yinna aɗibi kuta na yinnakaw a ɗibiƃamye toh ai nawasi bimandi ai kriyawanke mukudɗa zanjaibai dita zanjai ka mayu mema a bice ka wabaiye ka walikaw a riyawadiye ka wuna saboka na wali a bice na wali a bitaƃam enadai na tingebai danna menmadi Ngwaka ka'ibai aika yinde ka mayi ka mayekaye kuma ka wasi kana ka mayukaw kawaba ka mayukabane dik meka Ndalo ka tamka kada kawabai ka mayukaw baine inka mayusukaye ka wasi ka yinɗikawali agi ɗan'uwa'ayim kawali agi Ngaba'an kawali agi Ngaba'yam dole ka ɗatikaw kata Ngabamandi kamemandi ka Ndalaw ancai gidi aydumum idan disu kaka'iye ai mu wakasi a gisu ka ka'ibaye shikenan dik kana ka mayu men ka wabaiye kaka'ibai inkala maya menye ci ka gita makwabcitikaw indan ka ka'iye sanan ka wasi a gini ko memandi kala zaba a asku kala bauta timi a makwabcitikau toh ai mena'yan nala ɗibatasi kara wane ka jane siye janisi indankaw dasa jane baiye shikenan. ﻿Seku wali ku ɗafe a Ngwawadi ma gefe amma kama tikaw dai kala bauta menko seka astu Ngwawadi ma gefe a bumko-bumko kandetu ka bauteni dacikabai ƃi ikabai sam-sam amma ka tamu abakwaro Nga mandi ka tahu makwaro ka inima ka haliye se janasi amma ka tingenaw ka nga ka gaba tingenta ance kama tikawma ka'yai tingenta gababai ka mettikaka ma shikenan dakye dachigabayi naye amma ka tareeka ini ka timeni men kaye janasi enisiye enibaiye shikkenan sannan diwodi ankuni dum ankuni dumbai dachi dumbai, ankuni kakka'eh kaneko gidi kakka'eh dachi kakka'ehbai ngabandi kakka'eh innike diwodi dachi kaka'ehbai, ngabandi ka ka'eh ini kakka'ehbai bawai kutibaine ditoo menma duniya kala bota mentikaye ecikiya a makwobcitiko na jenesiyee sai janasi na jenebaiyee sai ka ula biwadi kabice harr duk gita masoya na wayebai masoya kakai gam nga ngawaike ai ka daidai ka ini, nga waike ka daidai ka innii to kana na shindikaiye na walika jyowo ayenmu kai gaskiya na weno reriyau gamfaa nawene mula ma reriyau gam nawalukai na guni a domma nga ayam, nanguni adaom ma nga ayam gaskiya to na wene tukau reriyau gam sosai lauke ka mentaka dito jire ma ancey, jire ngateko a kyeli banza bai. ﻿Jire ngwateka a kyaliba kanangwatatako a kyaliye sedaka'ikawbai amma ka'inninkiyefa ditow gidi amunefa ka tabkam ka ɗafekaw nasai ka taƃu amuye dole tittaw nabadi nasani toh tamu jire dikka ndalaw danawaike ka dawe ka kata jire amma ankuni ka'yai riyo agi a madalisa bamun'tufa kayui riyo agi madalisa bamun, nga waika nakakaye seka kagaɗakaye se maldu kani toh diga biti kagi ngabai amma ƙyaru menkaw akata jire tikaw waɗi tak ka ƙyartikaw akataw jire tikaw waɗi takye kokaka membai toh memban ka shinɗikaw ka mayekaw agi nga indai ka ekaw ka jireye na baratikaw amma ka ekani jire bai madalisa ayen ka dikaw madalisa bamun kadiko' ma kyawo ka dikaw ma disa dikaw toh gaskiya kama tikaw ka'yai kutubai dan ditoh memma ance ndalaw ka ƙyarati jire waɗi tak ditoh jire ma waɗi taktoh ditafah kawadi bai ditaƃi waɗi taktoh dikkuɗata seka yinnekaw a kataw indai ka ndalaw ka tingi lafiyaye amma danka ndalaw tingenta lafiya baima shikennan ka'asa memma ngaa'an memma ngaƃam toh dik markau mandi inawdai gyagaɗumanna ekatim gaba waɗitimma karai-karai na kuɗu chiri, chiri ndalaw kilama leyi leyitikaw sabika chiri bai chiri kilama sabibai ka ditoh ase memma ngwabai wali teɗi wadise basaw inkana baraka tikaw bai kuma kayinteka bai inka yinteka siyekwa dole kawuna ba baratikam amma ka asasi ka yinta bai.